Kai tichí, tichí, tichí, kain kai tichí caro ho ti oniti na oko peso, ha xakain kaití ta ni kenti ta oniti ni tana veinte pesos oko peso hu u un.